بلیاں تو اپنی دنیا کے نوابہ ہیں۔ کتنے سارے بریڈز ہیں، بلیوں کے بھی، گنتے گنتے ہم تھک جانا، ان لوگا کے ناماں بھل جانا۔ پھر ان لوگوں کے چہرے دیکھے تو ایسا دیکھنا: اَری یہ وہ بریڈ ہے، اَری وہ تو یہ بریڈ ہے۔ سب سے پہلی پرشین کیٹ حیدرآباد میں سب سے زیادہ مشہور، فلفی اور رائل لُک والی۔ اس کے بعد میں آتی سیامیس، یہ اگدم پتلے سے رہتے، بلو آنکھوں والے، فل اسٹائلش، میڈم ٹائپ میں رہتے، بچیوں کے جیسے نخرے رہتے ان لوگا کے۔ پھر آتی مین کُون، اگدم جائنٹ بِلی، اگدم بڑی رہتی، سائز میں بھی اور دوستی میں بھی اگدم بڑیا۔ پھر آتے ریگ ڈال، اٹھاؤ تو بلکل سافٹ ٹوئی کے جیسے لگتے ان لوگا، اسی لئے اُس کا نام ریگ ڈال رکھ دیے۔ پھر آتے برٹش شارٹ ہیئر، ان لوگا راؤنڈ فیس کے رہتے، اگدم ٹیڈی بیئر کے جیسا دیکھتے۔ پھر آتا بینگال کیٹ، ان لوگ کی باڈی پہ جو ڈیزائن رہتا، سیم چیتے کے بچے جیسے دیکھتے ان لوگا۔ پھر آتے سکاٹش کیٹ، سکاٹش فولڈ، ان لوگا اگدم کیوٹ، چھوٹے فولڈیڈ کان والے رہتے، اگدم اِنوسنٹ لُک رہتا ان لوگا۔ اور پھر اس کے بعد میں آتے ساوانا کیٹ، مست لمبے رہتے، پتلے رہتے، تھوڑا وائلڈ لُک بھی رہتا ان لوگا، اگدم ڈر جانا سامنے والا دیکھے تو۔ اور بھی تھوڑے بہت بلیوں کے نام ہیں، جیسے مطلب اورینٹل شارٹ ہیئر، مینکس، مطلب بلیوں کی جو دنیا اگدم اسٹائل شو ہے، اور اگدم نزاکت بھی بہت رہتی بلیوں کے۔